آخر رحلة لي كانت إلى الريف، حيث الطبيعة الهادئة والمناظر الجميلة، استمتعت بالمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية التي كانت مريحة للذهن.